Mi watan ndiyam ha fayande je hukki mai, mi rena sofa sai mi tefa soso je njamdi be kuje laibugo mi wata ha nder fayande mai, mi wogga sedda-sedda har itta laaba. sai mi lallita dum be ndiyam boddam mi hippa mi siga.